Laha izay ndraiky alohya da tsy haiko loatsy ny fomba hanzavako anareo anizay, fa ny fahaizako azy moa dafa karazana vy io, vy natao-natambatambatsy zany da nanome an'izay milona zay.